चीनी इतिहास में पहला सम्राज्य केन राजवंशों के रहल छे। आऊ दु सौ इक्स ईशा पूर्व में शुरू होल छे अंतिम सम्राट। के उन्नीस सौ बारह में उखाड़ के फेकल जाए छे और चीन। एक गणतंत्र राज्य बन जा चुकल छे चीन राष्ट्रवादी के। कम्युनिस्ट के साथ अपन राज शुरू करल जा चुके छे। प्राचीन चीन आविष्कार के देश रहल जा चुके छे।